أول شيء أحب أشكركم على الفرصة هذه أنا متحمسة جدا للمقابلة معكم. عندي خبرة في المجال أحب أقول أنني دائما أبحث عن تطوير نفسي، وأحب أشتغل ضمن فريق متعاون. أؤمن أن العمل الجماعي هو سر النجاح ودايما أسعى لتحقيق أهداف الشركة. إذا إنضميت لفريقكم بكون ملتزمة ومتحمسة لأقدم أفضل ما عندي.